طبعا المصير ربنا اللي بيحدده بس الانسان مخير في حاجات برضو، يعني ربنا سايب للانسان حاجات عشان يحاسبه عليها، فلازم تعمل عشان وبنا نفسه قال: وقل اعملوا فسير الله عملكم، فلو كان كل حاجه مكتوبه مكانش مطلوب مننا نعمل حاجه، لأ انت اللي بتعمله هتحصد نتيجته في الآخر.